Arabia fikin naga firgi kani, kuieaka iskirosa, hadidekon darin afritaga iginnan tar afrita log <hesitation> ajola soka <hesitation> ajola soka dumosa, ajolag sokir guddo iskirosa, man kafar kharbafi tota kharbafi, nefisafi tota shaddo ososa, Jedidta tani dumeda kir idrosa, tani weidkir nafss tar afrita hadid tologo, rekibina, rekibosa khalas tani kir weidkir dowirinna.